Adiny enina isan-kerinandro akeo ah natokananay handehandehanana, <hesitation> raha ohatra ka hoe alasinainy ka hatramin'ny zoma ohatra adin'ny raika isan'andro akeo ah, <hesitation> natokananay handehanana hianatra, de rehefa sabosy sy alahady izao ah, malaka asasak'adiny avy ah andehanako hagnano bazary.